<hesitation> chikueyi ja'aso nuu lo livi vetuka kaaso, jnu ye nde mi'i nka nuu lo kaaso naá, te lujua xindeña'a ye lo kuu chikueyi naá a kaa nkaso lɨkɨ ve'e a <hesitation> nuu lo luju naá, te lujua livi chikueyi naá lo teneso te kaaso a jnu nale nka lo kaa na te iyo te ye ni kua'a ye chikueyi naá, te lujua ku kaaso jue'e.